<hesitation> Into'on ki- kikäxäntik b'äk' y tu y- y tumänak b'äk' kitasik wa'ye' ti- ti wotoch ki- kimentik juntz'eek ti janb'äl ti tak'in je'la' tulakal ka' tulakal a'-a'-a' kupat'äl ki- kitz'ik ti junp'ee conjelador tu'ux ku- kumansik ub'aj siis tulakal a k'in, tulakal ak'ä' te'lo' te'lo' kup- kupätb'äl te'lo' ma' ku- ku ma'-ma' ku- kupät'äk ub'aj a' makoo' te'lo' ma' ku- ku ma' ku ma' ku- ku este ku- ku'uchit ti'ij mixb'a'al tulakal a' k'in ma'lo' ulaak' k'in ma'lo' xan men te'lo' ma' ku- kuk'ochik esten o esten chokoj k'in te'lo' tulakal a'-a' k'inej tulakal a' k'inej tulakal kumansik ub'aj siis, siis y despues tanto siis tanto siis kupät'ik kupät'ik este chich chich kupät'ik, ka' junp'ee ocho días, quince días ya kik'atij kijantej ulaak' ulaak' b'äk' kijok'sik te'lo', kijok'sik <hesitation> ka' ku kajok'sib'ik chich chich ki- ki- kitz'ik ti junp'ee olla, ti junp'ee kum, kitz'ik ti ja' ka- kapät'äk este kapät'äk este siis junp'eel junp'eel junp'eel este xot'ol b'äk', despuese ka' pat'äk o'olkij kuxu kuxot'ik kixot'ik kitz'ik ti ti kum kimentik ulaak' ulaak' a' janal tuka'ye' y si y si patij ulaak' xeet'el kitz'ik ti- ti- ti conjelador tuka'ye' ka- kapat'äl te'lo'. Chen kijok'sik uxeet'el kika'aj kijantej si kimentik ete ete ja' wa si manteca y b'aylo', pero b'aylo' uka'aj ti pat'äl b'aylo' kipät'ik ma' kuchul ti'ij mixb'a'al tulakal a' k'inej ma'lo' tulakal a' k'inej ma'lo' hasta ka'jo'mok si si ma'antech tu'ux kab'el a' a' tzaj, chen kamänäk junp'ee libra, ka'p'ee libra chen aka'aj ti ti janal a' ja' aka'aj ti ajantej. Junp'eel k'in porque ma'an tech tu'ux kab'el a lik'sej, pero si a' makoo' yan yanu yan tu'ux kulik'sikoo' kumä-kumänäkoo' yaab' yaab' b'äk', porque yan tu'ux kub'el ulik'soj ma' uchul ma' uchul ti'ij mixb'a'al te'lo' ma'lo' ku- kumansik a' k'inej, porque siis tu'ux tu'ux yan siis tu'ux yan y si ma'an ma'an ma'-ma'-ma' patal kilik'sik, porque chen ki- chen kika'aj chen kika'aj kumänä' chen a- aka'aj ki- kijantej tak'in je'lo' <hesitation>